Ami ñse ñkpeké iled, iled aseke ñkpeké nke kpekpeb ñto ette ufọk ami, ñkped isua iñam ñam ñkpo ñño ette ufọk ami isua keed ányè ádè isua ition. Ñkemañga ette ufọk anyung añọñgo ñyien ñkpo sé ñkama ñam utom, abo itie añño ami ñkebade ñung ñtoñgo utom idem ami nde ñam utom, utom anung ásè aba. Ki isañg utom ádè, mmeri ñwam nuñg nyieñge ñtok ajeñ agwọ iba.